الى رجع بي الزمن الف عام اللور غانمشي نعيش في الحضارات اللي كنت كنتمنى نعيش فيها ونشوف كيفاش كانوا عايشين والاكل اللي كانوا تياكلو والتقدم اللي وصلوا ليه. واللباس اللي يلبسو وغنمشي كذلك. نقلب على جدودي وكيفاش كانو عايشين ونشوف المستوى المعيشي ديالهم. ومانساش نشوف الصحابة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ونسلم عليهم ونعاود ليهم على زماننا